باش نركب شي قطعة ديال الأثاث كيخصني نتبع واحد المجموعة ديال التقنيات والتعليمات، في الأول كنتأكد من الأجزاء ديال القطعة ومن المسامير ونقرا التعليمات إذا كان شي كتيب ديال التعليمات ، ومن بعد كنبدا نركب الأجزاء الكبيرة هي الأولى عاد كنتبع الأجزاء الصغيرة ومن بعد كنتأكد بلي كل جزء راه مركب في بلاصتو ومن بعد كنتأكد من الاستعمال ديالها والاستقرار ديالها على الأرضية فين ركبتها، ومن بعد كنظف القطعة وهاهي جاهزة للاستعمال.